amtan worr amtantif worr dhurani kaaam dhuraa fudhetha Annan yedhe worr amtan dhurah fudheda worr dhurani miin khumanithimu miin dhokeathi minen suun dirisha khumana hinkhaabenu qiles hishenuu dhub miin akasisun dhadhe hishenuu ammo won akhaa miin amtan suun dhuraa fudhedha maaana miin amtan suun won khulii hinkhabaa dirisha cholee khabaah min ghurghurdha yaani min dhakachan ijarss khabaa minen suun cholea aminen mii thaamniathii mudhaa dherthu thaa